لا والله. أفضل إني أطلع رحلة مع أصحابي، لأن زوجتي لها رحلات خاصة وزي كده ودلع وحركات، لكن أصحابي معروفة، يعني نحش في هذا نحش في هذا وما أدري إيش، ومعروفة الرحلات، والله ما- ما تحلى إلا بوجود الأصحاب.